يعني ممكن اول شي احنا أول شي غاح نعملو نصب ماي بكميه كثيغ نصب ماي بكميات كبيغه بينو اذا تسلك ومشي ف نصب ماي بكميات اكثغ واكثغ حته يتنظف اما اذا ما تسلك وما مشي ف نستخدم طرق بديله ممكن بسيخ او شي ندفعو ممكن انو نسحب هوا